Inb nzi din nadama zhebi sata a' zheba man ka nziya a' ka geda a' man ka nziya ka geda man ka fi nadama a' zhebi a' ra geda man ka gan skwiya a' ngidakeka skwi a' man a' mbibi ka gi nadama a' kade gadana a' kade fahan nduva misali indziya a ndo ko kiuna ndziya a ngoz nagaya mana mbibi a' slaha'a, shika a' tsege ngaya a' gedaka a' gaka a' mon skam faw nduva ninga tanfanta, diya a' man kina nziya ndo a' man a' gak meli a sliha a shika a' vak a' shin a tsigi ngaya vak finduva bi kam in nda sata ar mbibi wa maffahi kar mamga ma kina nza a' ndo kina nzowa a' sam stad a ndo ko maffahi ko maffahi ko biba man gak meli koka gan meli ba ko gan skwi indi mona mbibi ba do a tsig ninga'a, in men tsaw ko mman makar in mbidaha m'mbibi wa douna wai skwa me ai gak me man skwi di man a' gaka a' pagwazh sa a' mbibi founduva, mana mbiba a' tsigi ngaya kam, kam, kam ngina. isakai gaka ba fou nduva as kagadan kam ko skwame skwame as kagana ndokam fisibillai ma kagadam kal kam a' finduva tunda kade a' kagan skwi na mbibi kam a' ka tsan ri kam wa masliga ndoga founduv kam, kam, kam gina i gawa hangal ga kabi man ka tsanri gaskiya tsiri in tsiri ngaya man tedi matsifa a' kago kam walai telai a' tsa'a, a laifi ka gan meliya a'ndo kuman ingaka tsa a' gidbi ka sliha in nzi sat kam kada nzi a' ndawa kam, kam, gin kina nziya a'ndawa man kina go meliya a' ndo man kina fan ndulkam ko ndo a' a waya'a, ko a waya'a, biba man ka tsanri wa masi ga a' kagan katkam a'tinduva ko ndo a shik tem'tem kam tam tamba man kagadan kat kan fisalilalai a' finduva a' man wai kina nziya a' ndo ka gan meli a' wan ka gliha'a, de a' tsigi ningabā in nzinga ten da ninga'a, in tsin nduva tetsi nduva a'kageda a' ka nzi ngai kam, kam, kam, ka tsaw riya a' nduv kina nduva kina de tswari to in nzi duniya sata man mkina finduvabi kina sliha nziya a' ndobi ko kasta a' gid ngaya a'ra geda ka sliha nziya a' gid ngaya'a bi man ka fi nduva abi a, nzi duniya sata a'bi. For example man kina go skwi a' ndo wa ndo gwak skwi ko ka gan skwi a'ndo amma ka sliha toi nduva a' ka gadena tsewa wa zha skwi mdi man ka geya skwi sat kam a' gi vaba i fau nduva shikana ka nze ngayabi ka tunda inzi duniya sat kam ka sliha nziya gid ngaya kastad'da a'gid ngayabi mzi ngi stad'da a' giyabi washka a'ngaɗa nzenga a'san stad'da, ka ai nga fou nduva a' vunga a' nganzo a' sam stad ko kir mam ma ko ngoz ngaya ko kirmam ngaya maffahi kabai kina nzaw a' sam stad bi kam kina sliha de a mamabi nga mokona a' sam stad a' nga foukwai a nduv nga a' nga go skwi stad a' nduvnga a' ngafokon nduv nga zhekle klida klizen nga a' sam stad a' nga nziya a, sam stad man kabi mshika a' satak ndubi ka tsin hakuri kafi nduvabbi akaged sat kam a'giya kake ko wa kirmema skwame a' skwame a' kar mamga nga gya te diniya sat kam ma kafou ndurbi kasliha a, demamaba wa maffahi gwai ga nga gwadehakina skwi zheriya <noise> Halaw inzi duniya sat kam sai infi nduv a' man ka man a' gid jeri a' ka gad kam ka sliha'a, gi skwi tetaba ko meli ngaya ko meli ngaya kabi ka git jheri a ka gadkam a giyaba a' gwaliga a man ndo man mgak skwi kina nza a' ndo a, amma wai zana gad kat kam isiha'a, nzigaba man ninga a shika a' safai nduv kabi kam ide a' tsigi ningaa, ai sa tan nduva memaba a' ka fed kam ksli habakir mamga va nzaw a sam stad a' ndo va tsaw nduva' kina nzaw a' sam stad a' gwalikin maffahi ko maffahi kabiba vunzuwa a' sam stad vinzawa'a, sam stad a' kina fou nduva kin tsaw tsaw a, ma wai kina gi skwi a' ndo kam man ndo inde a' tsiged kina ndon natiya a' gedak kam kor inped kat kam bakwi a' gidaw nga nagedak kam guzh ninga'a, bidāda katsina i halaw igiye keka tinda mpedapa a' kaged kam a' wai piyapa, Gid wudaiya a, ha wudai kaba ninga'a, gid ninga ka slibibada a' keda wara'a, man keda warkeda tagidek skwi ngaya ai tapaya a' bakwi a, gidan sat kam a' wa zanna a iri kedaba in da ipidi nzuwin a, nzuwana a' tsamai a'di <noise> halaw kasliha gi control skwi indi man kawaiya aiba. Ko skwame skwame a shika zhekle a' giya'a, man skwi man zhukle infaka ra wallahi ko ndo a waiya'a, ko a waya'a, biba wallahi ka giya a misali man kina de a, samd ndo wazana a, wa skwi indi man ka gwad sat kam kavaya bide'a, ivak mana fou nduva man zhekle in tsikai kam invakaiya i vaka fou nduva masliga a' nagudaka to a' ka gedana <noise>